اللغة العربية الفصحى واللغة الانجليزية، الانجليزية عشان لو ممارستهاش هنساها وانا معايزشي اكده، لكن اللغة العربية ديه لغة التاريخ ولغة الحضارة امال ايه